funnu nire yi tu biye oma we a nɛ amu funnu anni-ra <hesitation> mu a benɛ mu ɓɛ a benɛ do mamu oma baba a o mi dannu nɛ ma uwabi ji ɓa twa yɛrɛ-ro tiyo-ra to han tiyo-ra o de mi a suwa mi a lema a a suwa mi matete oma suwa mu oyi suwara mu a o vɛ mu a lera ma bɛnɛn a vɛra ma wɛ lera ma bɛnɛn a vɛra ma wɛ yirawe a be zo tura amu li matete oyi tira mu na a o se ɲu a o bin to mu wiɲan ma fɛn to mu wiɲan fɛn